أفضل إنه لا أكون مضطرة للنوم؛ لأن النوم ياخذ جزء كبير من وقتي ،وإذا ما كنت مضطرة له أقدر أستغل الوقت في اشياء مفيدة، مثل تطوير مهاراتي ،واستكشاف هوايات جديدة كأني أملك وقت غير محدود لأحقق كل أحلامي.